"...quande t'æ comensou à scrivile?". "Da sempre, mi scrivo da sempre, da quande gh'ò memöia". "E o teu stile o l'é cangiou?". "Scì, o stile scì, a senscbilitæ no: diggo sempre e mæxime cöse, ma ê diggo int'un mòddo diverso da primma". "T'æ mai pensou de fâne un libbro?". "Magara quande saiò mòrta".